Tä läts' väikeist mõtsarata piteh ja äkki tä tund' et määntsegiq simäq kaesõq tedä sälä takast. Kai sälä taadõ, kedägi es olõq. A ummõhtõ tä tundsõ selgehe, et kiäki aja tedä takah. Naas' juuskma. Juusk', juusk', juusk', juusk'. Ja sis heräsi umah sängüh ja tä oll' tuud kõkkõ unõh nännüq. Ohh, kergendüs!